Irô Irlandy, irô Irlandy àby iô ndraiky izen̈y anisan̈y araiky tanàn̈a maventy mahay resaka kolotora, abaka iô aminjay, resaka poezia, ndraiky lamoziky izen̈y. Ten̈a ny hain-drô ny resaka, resaka fivolanan̈a karàha iô zen̈y anisan̈y ten̈a ny manan̈a ny maha izy azy raha izen̈y.